نخيرنا المتاحف الأثرية خاطر كي الناس نمشيلها نستمتع برشا كبير فيها نتفرهد نتفرهد فيهااااا حويج إيثاراااااا قديمة حويجنا نطلعوا عليها ما نكناش نعرفوها نستمتع نستمتع كي نمشي نستمتع بزيارتها.